انا الحاجة الي تعجبني في الناس بزاف هي الضحكة والعقلية تاعهم كيفاش تكون عقلية مطورة ومليحة ومتقفة ويعجبوني تاني الناس كي يكونو متقفين يعجبوني ياسر كي يكونو يفهمو كي يكونو يهدرو اللغات ويعني كي يكونو يديرو الرياضة يعني بعض الناس تشوفهم حتى يديرو الموسيقى يديرو يرسمو يعني يعجبوني كل هدوما الصفات والمواصفات فالناس الي تكون شاطرة تكون تعرف ادير شحال من حاجة متكونش يعني- يعني مربعة متكونش متعرف ادير والو هدهية الس- <hesitation> يعني اكتر حاجات ومواصفات نحبها فالناس خاصتا التبسيمة الضحكة تعجبني بزاف ويعني كيما نقولو حنا الاخلاق تاني ملاح في الناس ويعني طريقة معاملتهم لناس الاخرى ودرجة جديتهم فعملهم ويعني هدا- هدا كل شيء حتى يعني حس الفكاهة يعجبني فالناس كي يكون واحد ولا وحدى عندها حس الفكاهة كبير يعني انا نكون- نكون فرحان كي نكون معاها